מוכרא זרת ואחד למדינה צגירה ולקין ג'מילה בזאף הי אifra אלמדינה כנשפי סיף ברדה ומע'רופה בג'מליה אלטבעי ואלמנאז'ר كانت חראפיה מן אלג'בל ללערבות ו كانت ענדי פורצה כנמשי פי אלמשי אלג'באלי كانت ראעיה אוחרה בחדא בהירה אגבלו לי كانت הדיעה בזאף ו אלמנאז'ר דיאל אלשמש והי קטגרב كانت תג'ריבה לירחה.